So ko tawi mbeɗa haani wuurde hakke hitaande tawi mi alaa jeeynge, ɗum tiɗaani. Mi yahan tan ladde mi nawa defte haa heewa kala sahaa nde teel-mi, mi jannga ɗeeɗoon defte, mi yirlo e ladde nde. Mbeɗe waawi wuurdude noon ngati ko geɗe ɗe njiɗ-mi no feewi. Mi tinataa ni haa hitaande nde gasa.